मीडिया ऊ द्वारा लोक मत्तो हेर फेर लान्नो नैतिक मानिच। <noise> हुजु चू मुख्य उदेश्य नीच तथ्यों नु प्रस्तुत लान्नो, जानकारी प्रदान लान्नो, लोगा नु विचारों, मतो प्रभावित लान्नो। <noise> मीडिया ऊ वाली बोधि प्रभावि नीच, होदो गो आनु गो प्रभाव ओ दुरूपयोग ली लांच, सदुपयोग ली लांच। लोकतंत्रो हानिकारक ली नीच। होदो, होदो लोगा नु, मतो नु हेर फेर लांच। लोगा नु राय ओ विचारों प्रभावित लांच। दोगो हनेस्के तादो, दो लोगा नु होदो चू विश्वास ली कम निच। मीडिया पंग निष्पक्ष रंग तथात्मक निमो ग्याच। दो गी लोग्स होदो चू जानकारी ऊ ग्रहण लांच।